Ta'ayiɗe awaɗa suga, arannii tefu reke sai lotangal sai kuma shettangal. Ta'a settingal <hesitation> sai ɓella ndiyam reke mai vurta sai ndolla ndiyam reke mai hado yeete. Ta'a dolli ndiyam mai pat wawan dilla sai woran ma chundi suga mai sai leraa yoora sai una